Nteya´a jin vi´inte nteya´a ntivi nteya´a jin yuvani yuka kaku in ja ku sa´ayo in nteya´a.